Oke nang, amunnya binatang nang pintar tu lah yang ulun lihat nih, ulun lihat tu na anjing pang paling pintar anjing tu. Kaya apa yo lah misalnya, nya ada tuh kaya kita menawak barang, kaytu lo. Kita minta ambil akan ka anjingnya, diambil akan. Nya kaya pintar kaytu, bisa menjaga rumah jua. Misalnya ada nang handak meambil kandaraan atau motor kita di muka rumah tuh, inya pasti kaytu nah. Nah itu termasuk pintar pang menurut ulun lah. Inya tu, istimewa tapi ngalih pang menjelasakannya lah. Anjing nih, tapi najis jua, aneh nya. Tapi ya kaytu pang sudah lah. Nah habis tu pulang, warik. Warik tu pintar nya. Inya misalnya dibari kacang apa pisang, nya lebih meambil pisang. Soalnya, kaya apa yo? Inya tu tahu yang mana yang lebih nyaman kaytu nah, warik tu. Bisa jua inya misalnya kada dibari meambil napa kah mun urang. Misalnya inya urangnya nih lagi meingkut hape lo, diambil hapenya. Oleh nya kada membari pisang teh. Nah lalu inya meakali kayapa caranya aku ni supaya hakun urang membari. Lalu diambilnya pulang. Habis tu apa pulang? Nya pertama anjing habis tu warik, habis tu apa pulang yo? <hesitation> kucing pulang lah, kucing tu <hesitation> inya tu membunguli pang kucing tu. Meanggap kita kaya, kita ni kaya <hesitation> nya anak buahnya kaytu nah. Makani aku, aku handak guring aja seharian. Kadapapa buhan kam begawi kena berasihi tahi ku. Handak behera dulu jar, nah. Munnya kada dibari makan lo besarik- sarik kena, mengkerukut, napa kah digawi. Itu pulang, nang kaya di kendaraan tuh dikerukutinya sampai himpal jok tu dapatnya. Kucing tuh, gawian.